योगतो पस्र है चोकाय, अपने तागे काजं उचो करले। आप पकंगी काजं तेरेम चोकाय शिकारी काजंजी में देखा आये। तेरेम एंजो सिकारी के बार बाज जाए। शिकारी तीनऋ कीत ते बीचो ते पाई वार ढखनो ने वन कर ले ने। ती ती नांग भी खुलिन बहार निकेल जाए।